Ep kai poroman anuki nah dit ning an milau ok- tari me't arai ginom sen, ningan dit puar mungmung ok- ap ningan dit kai- tarai tintin nah me't reh warwar khiom on- ningan toh baran nah- i- li- tah onep lakman o- ep sah nah dit reh woli nah- iah- saloh kok nuknuk ading gau matin dit, a gat ningen sen bar bun tintin. Ningan dit, bhel dit aning an milau, dit aning an bakbak. Ningen dit me't arere khiom tar ap ningan dit ep tarai lakman sen ep tarai ok